Gne anzara asane <hesitation> fomban-drazany ame fiarahamogniny, i- <hesitation> izy io zany efa fom- zay hoe fomban-drazany zay zany da efa e raha efa gn'anign'olo taloha zany izy io da hitandreo gne vokasoa azo aminazy da <hesitation> izay zany, da gn'anzara asany amzay zashy mba agnisane mampirindra gne fiarahamogniny avao koa gne fombandrazany ohatry zao ame resaky fagnambadia zay mba sy hisiane fampirafesany.